<noise> E la jóó’ e re güíi ná e re tééra dsira dxó re fáá’ra jö ‘nⱥ’ re güiina e nɇ jñá óora ki la’ re lɇ ló dsa jmáá óo e nɇɇ ‘nⱥ’ re söra dxó ‘nⱥ’ re söra köö je je jia’ dse lláa jé jia’ kúú’ kää kóó’ ra je jia’ kúú’ kää dxíra kää, kí xiro re söra kö je jia’, jia’ nún re fⱥⱥ’ra a jia’ re lí fó’ re tééra dxó’ kiela’ ba xi jia’ re lí fó’ re güiina óóra e ‘ná’ re güíina xiro la ku jná re fára ma re ti sá’ köö í a jia’ tɇɇna dsín ki dse li kúú lúu dse li lléé lüü dse li, kiela’ ba e re san kö ñí’ ‘mo kö’ köö ñí’ sillón fátá’, a jia’ tɇɇna dxó dsín jenyy kö’ e li’ ba ‘nⱥ’ jö, e kie’ la ku je jnaa, bi llá üü’ dxii ‘nⱥ’ re dxára dxí ‘nⱥ’ re dxⱥra jö ba jö e re tɇɇna dsira kó e li <noise>